أفضل طريقة أبدء فيها يومي هي فطور خفيف، وجهوة مع شوي موسيقى هادية، وأحط جدول حج الأشياء اللي أبي أنجزها و <hesitation> كدي يبدا يومي.